Iau ro, kaugu mana papalum tara bungbung iau la pait ia, <hesitation> ra malana, iau la tavangun, luaina magit, ina tavangun ra malmalana, ina, ina nuk pa ra luluai ure ra bung nina ba, tikana bona bung mule, vatang boina tuna tara Luluai, ure ra varvadoan ma ure ra dekdek nina ba, na tabar iau mame tana tikana bung. Io, ina tavangun ra malana, kaugu mana bul diala vartovo, kaugu utula bul dia varvartovo, tamai diat, ila vana pira papalum ari ki maravutia avet i vana pi ra papalum. Tavangun ra malana iau irop, nataman, a luaina magit, ina varvagomgom lua. Tabe pa ra niarupa, iau vana pina varvagomgom. Tur pa ra niarupa, arupare ra makilalat, pi a makilalat na gomgom, ura ra pal nakuk, varvagomgom tara palnakuk pi na gomgom. Na, papalum ra malana di la pait value. Na ina tavangun dari ra, na vana pira laptikai, ba taumana taim ina tavangun, na vana vaken ra ilima, pi namur ina irop, pi na kuk. Ina gire tamangana kabala, kaira mana bul. Na ina aurupa kakapi, io ina gire vailung iap, kaira manabul upi, diata ian papa ma diata vana pi ra vartovo varung ma tamai diat bula, na vana pira papalum. Tavangun ina vaninare ra mave nian tara malana, vaninare lua tara, lua pi tara lavurua na pakanabung, avetar ian. Iau tar vaninare ra nian iau tar oro diat, pi diata ian papapa, ba tamana taim iau, taumana pakana bung, ina kukuk bo, ma ona a tem na, tam na pakana bung na keake, na ma pata tava tara makilalat aira gunumu papa pira, pira vartovo ma pira papalum, na ba iau kukuk iau vung tar ra kabala tara iap, na iau tulangvue diat. Avata vana ra valian, pi avata gumu papa. Avata viluai ka avata ian, papa varkia, ba varkia ian papa, vilaur u tur rarot. Io, nalua tara lavurua na pakana bung, diatar ian papa, varkia papa, namur dia tur rarot. Dia turur rarot na, iau bula iau tur tule diat. Ba taumana taim amir tamana, tamana par amir la tur tule diat rarot, pi diata kau ma diata vana pira vartovo. Ba, turtule ra mana bul dia tar vana, iau vagomgom ra mana tabarikik na nian, vagomgom kapi ra mana tabarikik na nian, ona, tana ra bung pa iau vaninare ta, kaugu ta nivuara, na ina tulangvue ra mana bul diata vana, io ina ki, ina gire ra mana papalum dari ra, vagomgom ra mana tabarikik na nian, a kabala, a pelet, a cup, a sipun, pi na gomgom, pi namur data la ian ke tara mana gomgom na tabarikik na nian. Pait kapia, namur, ina gire tamangana, ona pata vapipiai pina pait ia, na gire ba amana dur na mal dia do, io ina, ina iak pa ra mana mal, ina vana ra valian, ba ona ta tava tara makilalat, iau bulanga kaugu mangana nilaun go ra oko tava tagu, vakir ila pilai. Tumu na ina, tur tadap ra tava, ba ina tur tadap ra kivu, na ina livur ra tava mai na vana mana vana livur tava mara vunuvuas. Na vana, ma vung, na tar gomgom ra mana mal, ma iau boko ke ina livlivur ra tava. Tago iau la mainge go ra tava pi na livlivuria. Pina vuvuas, ona pata tava tara makilalat, na ina puak vaur na ra mana pupulu na tava ura ra valian, ma ina vabuka ra ngalana dis ba sink ara ra valian ma ina vuvuas pi, ina mainge pina, iau la mainge pina vagomgom ra mana mal kaira mana bul pi diata ule ra gomgom na mal <noise> pira vartovo. Io, iau paitia darna, manab, na ra keake na kaugu papalum ra keake. Tumu iau kake iau laun tara makilalat, vakir ina palau upi ra nia, a kuknuk na ra keake. Pi a nian tara vinun maurua na pakana bung pata. Ina pait value kapi raman ikaka paplum dara, nireken na pipia, a nirabai ra virvirvir, kaugu mana papalum ke iau la te nuknukia na iau la kiki vurakit meme arama ra vaken ia arama ra, pal na vartovo, na ba iau ngo tara papalum io iau nukia. Pait kapkapia, ina viluai ina vuvuvuarai na mal, pait kapia ona i monong iau ba, iau kairene ra kinadik tara vunuvuas na mal ara ra valian, na ina vua papa kobo. Tar girgire ra pakana bung na. Ona itaer ravravian, kir bula pi, na iau tar vaninare tar ra niana tadiat na dia tar kapia na kaugu natna vavinaik upi ra vartovo ana, nian aira keake ke iau la tar vaninare taria. Io, ina viluai ka pi na kuk value ka rai, ba iau tar giregire ba i tar, vinun maurua vuai, vanavana pira <hesitation> autula pakana bung, na iau tar vaninare mule raika nian na. Pi ina kuk kapia. Iau la, vaninare ra nian tuna. Ina nunuk upi ina kuk ra nian tuna dari ra aigir, ba, aibika ba kagua ma vudu, a singapu pi da kukia pi, dia talil tara, vartovo ba na tamai diat i talil tara, tara papalum, diata tatik palet ra palna kuk pi diata ian. Ia kaugu nilaun darna ia iau la te pait ia ka damana. Tar vaninare value ra nian, diata vut diata ian pa iau vaninare kapi ra nian iau tuba mal kapia, iau tar talil mule pi ta mangana papalum dara nireken, ba a vinauma, ina pait ia, mana ikika papalum darna. Io, ina pait kapia, na ravian diata vut, diata ian papa, diata ki ba diata libur ba aveta patonoi tai ta mangana papalum ni avet parika aveta pait ia. Na ravia, ba itar ravravian lua tara ilima na pakana bung, avetar vana aveta gumu. Gumu papa, aveta viluai, ina gire mule ra kabala pi ai ra nian na ravian pi ra vunua. Io na a ravian, kaugu ma, kaugu tutana ma kaugu mana bul, pa dia la mangana mainge ra nian tuna pi aveta ian paia ma aveta vua. Dia la mainge pi, a ravian, pi diata ian pa ra, a mangana nian dari go ra tavuravura. A kat, go ra rice. A raita dila vatangia. Pi diata ian paia ma diata vua na. Dia la talanguane go ra bubui na lima tago ra ravian pi da ian paia ma a vua mame na kir diala mai, mangana gugu upi na. Ma aika pakana bung akaman ona iau ke iau tara nunuk ke pina, ina, ina, ina kuk ra nian tuna ma diata ian ia, na diatar pidik tar tana, diata ian ia. Diata ian pa ia pi diata vua. Io na, diata ian papa, iau tar varve diat, aman bul, <hesitation> ian papa, kivovon, gire book. Io tamana taim na ra ngalana bul tutana tamana taim paila tele pina, gire book, tago ure ra varaut. Ata ti bula tara makilalat dar ba, go ra ngalana varaut, a ngalana varvareu ila vanarikai tara mana, amana gunan tuna ni dia vua ra virviri mavet. Io, taumana taim, go kaugu mana bul vartovo, diala, diala vakir diala gire buk mamal ra ravian. Ba ra marum. Pi diata gire buk ari na, kankankan tadiat pi diata gire buk, diala varvai, diala vatang na ra varvareu. Varvareu tara makilalat ila ngala mat ni la, ila, ila vakaina kadia kadia gire buk. A nilaun na gire buk ni diala pait ia ure kadia mana vartovo. Io na dar ba diata vovone pi na ngalana marum ba darna ra bul tutana ila, ila valaria pina gire ra buk tara mana pakana bung dara malmalana ikilik ra kaukau. Na nate tavangun pi nate gire gire buk tana ra mangana taim tago, nuk paia ba, na ra mangana pakana bung na ila mutmut ra gunan. Vakir ta varvareu. Tarai diala, diala vua mat. Io <noise> tana ra pakana bung dar ba, ave la vua, la vua, vua ra marum, namur ave, ati bula ra makilalat, dar ba amana bul dila, dila, varve diat upi diata gire buk io, diala kaptar na ra mana, amana, mana vuna dar na ba aveta gire buk dada tago ra varavaraut go ra virvir kamuka go ra mana mangana bong bong na lain kamuka, mana lup varaut na lunga. Varaut na lunga darna. Io, ina nurvue diat diata vua. Ma iau a mir tamana tele amira ki, na vinunmaurua, ba na ta managana papalum a tutana na varvakai tana, na ina kiki paia pi, ina ki, taumana taim aveta vua, amira vua ra, na vana pi tikana pakana bung ba na tar tikana pakana bung vuai, mira vua. Ona i kadis ma tamangana papalum ni pi na vapar vue ke tana ra bung. Io, ave vua, malmalana mule, dama, damana. di tavangun, di tar paitia mule darna varagop. Io tumu iau vaninare raika, nivura, io na, malmalana iau vaninare vue diat, pi dia vana pi ra vartovo, iau tar vaninare pa kaugu ma, kaugu nivura. Io na ina, nuk paia ba ati bula ra makilalat, go ra power pata. go ra power pata io na, go raika boknais di ga vung kapia a komono, uboro Vunagamata. Io na pi, a malmalana di tar nuk ra market, Na da kau papa mule tara kar mana raika eski uro. Pi namur da kapa ra ice-block da talil da market ra virviri ra rot. Iouro boina tuna.